מיין אי מעילס בערך <hesitation> צען מאל א טאג. געווענליך דארף איך צו הערן ווען ס'קומט עפעס אריין. צו דאבל טשעקן דורך אויס די גאנצע טאג צען מאל.